Biseŋa de la zugɔ se'ere, nasaa zugɔ se'ere ti ba tara di bisera nyɛta nɛra miŋa di puan. <noise> Tu san bisɛ biseŋa la a niŋa bɔba la n pelege, ti pooren la ka peelege, ti ba dikɛ dɔɔ ni kpa di ti fu nyaa ni zia gee bisera di puan, nyɛta fumiŋa fum n ani se'em. <noise> Di vuurɛ n de sɛla de la fu ni bisera biseŋa wa ti fu bisɛ nyɛ fumiŋa baŋɛ fu zi'an bii fumiŋa la n ani <noise> se'em, la san dɛna <noise> la fu zi'an bɔba n tari dɛŋa ti fu yeti fu bisɛ, malum maalɛ fumiŋa, biseŋa ti tu tara bisera se'em n bala. Di kankaŋi za'a de la tu tari biseŋa bisera la tumiŋa baŋera tu ani se'em mɔpi.